To nɚn yau nɚ kan maara a kwalaarito, u pamsɚ mee ete mee maa puttààdiwa ngɚ sɚkɚ ngɚ kura yubto maalirriyààgewa, bɚ pamsɚ mee ngɚ sɚkɓa mee ngɚ haan mee ngɚ auwe nɚ a kura bɚ wina bɚ winaɓɚngga ɓa kêê ngɚsɚ ɓɚ minga kura bakêê ngɚsɚ ɓɚ kêê ngɚsɚɓa to mee ɓɚ kêê ngɚ meeauwe a tom maa a kura bɚ winasɚɓɚ ɓɚ kêê ngɚsɚa ngɚ were ngaa sɚk tinima mee kuma ngɚ bɚdɚ nɚ ngaa sɚk tinima nɚ kɚ ngɚ kura yabto maahn ri wango nra ngɚ taa kongsa dààuda fay kɚ nga taa ybto maalin iira pomin ke ngɚ mei a sɚk bɚbamaa ko yi kee ngɚ mee auwe a wa doore. Mee ngɚ wa doore nɚ bɚ kɚ anaa tas ɓa ai taawo ko ngaaw laa suwa sɚ ɓan ma sase, ke ra fa wine ji kii ngɚsɚsisi sɚ ɓaa ma sasera ngiiga ngɚ sɚksɚ tinimsiyi ngɚ fiiimaga pukaɓɚngga mee ngɚ taa nɚ kɚ ngɚ hii a hito fin manga ko kɚ ngɚ tiri bɚ tablabi. Kɚ ngɚ tiri ngɚ lah ngiiga finmaga mee banta keme nawaso lɚ kos tungme kɚ sɚ nii ma efsiyi ja fad ɓasa ham sɚ kosɚba ate ke yi ngɚ ɗamure, ate ke yi ngɚ kêê bɚkakere ngiiga ma kirêêrààge maaga kɚ ngɚ mala mee kai yadda nɚ kààêsɚ nɚ wa nɚ taa maa na tiri bɚ maayà Nɚ pɚta beyo ɗɚmra domin mee minin mee ngɚ ɓe ngɚ ma’àn kɚ ngɚ hana, ama kuma mee ngɚ lera ngɚ ma’àn kɚ ngɚ taa puka u kɚ ngaa hiiya duraa nganiwà, kɚ ngɚ taa puka u kɚ ngaa fangga ko ngɚ kem ɗem ngɚ koa hamka kɚ ngɚ fang kwai ngɚ taa kobaa ngɚ hiiyà siiɓa nga koa ham ngɚ osɚbe mee ngɚ ko ko kɚnso nɚ, kɚ ngɚ kàà ngɚ tiri mbɚseyaa u yi tɚɚ ngɚsɚ a talayi yààgewa ndɚ siyo kɚ ngaa sewa sai mee ngɚ sengge ngɚ sen kua ngan hê ngɚ keun kai mee nɚ tiri uwa nɚ tiri uw maa ni tiri uwa maa, mee nɚ tiri usuyo nɚ nɚ se mee nɚsɚ nɚ kɚ ɚ tom yab a manbiri yàne, mee kuma ngɚ ngɚ tiri nɚ kɚ ngaa sewa hankaliyààge ka kwanta mei ngɚ iri bɚ yaɓɓan u kɚ ngaa se hankaliyààkê a tom yab’wa. To, nɚn yau nɚ ke mei bɚ pamsɚ mee ete kɚ ngaa sɚkɚ a kadoowange ngɚ au roɓeyawa a nii ma kuda fiding ngɚ wa ɗoore, mee ngɚ wa doorenɚ kɚ ngɚ taa mhɚseyaa, me ngɚ taa mbɚseyaa nɚ kɚ ngɚ se a tɚɚ ngɚsɚwa ko kwalartoma kɚ ngɚ koa ham tɚɚ ngɚsɓa kow waso mde keme ɓaaka sɚm bolko a senowà ngɚ nii parrɚ ngɚ fad maaga seno ko ngɚ sengge bowààgo u fer tɚɚ ngɚsɚwa ngɚ loo ngɚ kang ɗuru, ko ngɚ koa emtonaka, kɚ ngɚ kàà ngɚ nii maage ngɚ ma ɗada ‘ngaa ngɚ koa ham ngɚn yausɚɓa ko nga taa tonesiyo ngɚ loo ngɚ kang manga kwalaari so bɚ nɚn yausɚ nɚ kêêɓa mee kɚ ngɚ sɚk tinima A sɚk tiniima sakamyààge ma kaah ngɚ sɚk tinima mee ngɚ ɓaata ko ngɚn sengge atekera, a sengge kuɗa’ nga bɚ yi weɗe ngɚsɚ mee kɚ ngo kàà ngɚ sɚk ba nɗɚ siyo kɚ ngaa sak’wa, mee kuɗa yi weɗe mee a sɚk bɚɓa maa kɚ ngaa taa ɓɚka, ngɚ kura yaɓto maabiri yààgɚ nɚ a tom kokari mana ngɚ sɚkɚ, mee ngɚ sɚkɚnɚ kɚ ngɚ tas yabto maabiriyààg wa, kɚ ngaa ta yabto maabiri wààgo siyo ɚn siyo ki yi ngɚ ti mei ngiga bɚ ngɚ sɚ ksɚɓa, yi weɗe ngɚ mei kɚ ngɚ kàà ngɚ mar hit kwêêrààge wa, mee kɚ ngɚ kàà ngɚ mar hit kwêêrààgewa kam ngɚ wɚr miniu ngɚwa pukan ngɚtaan yaɗɗa ngɚ taasɚsiyi kɚ ngɚ kàà ngɚ sene waso kɚnɚ hik biu, ale nɚ hik tambali, to kɚ ngaa hik tubahwa ngɚ kwau tubaliyààge ahamfina kiyi mee ngɚ kwaw tubaliyààge nɚ, kɚ ngɚ kàà ngɚ keme ale nɚ yar ate ke wo yi nɚ ser hito, kɚ ngɚ yar ete mee ngɚ yarsɚ nɚ woyi sere, mu ser ngɚ no hit kawa yi peɗe nɚ kɚ ngɚ kàà ngɚ kɚr baa sàà, sààba ko ngɚ kàà ngɚ kɚr baa sàà. Sààba ko oɗsiyi kiyi kɚr ɓaa sàà sààɓa sɚ sàà, mee sɚ sàà sɚ peɗe nɚ, ɚ sa de handa ho, mee le sɚ hanila honɚ, bɚ peesɚba ndɚ bin, pee ka tii maro, yaa ki yaa tii maroya ki yi wo yi sengge, mee ki yi gwaɗ bɚ ngaa yarsɚ mee simintisuwa ki yi bada, mee yi bada nɚ kɚ ngɚ tii maro, kɚ nga tii marowa, ngɚ hoo hiton mbar mbaa ngɚ toɗ ma lawa ɗen ngɚ tod ma lawa Har hitsiyo a kwe a wana mee yi kwe a mara nɚ o ngɚ kɚr bɚ hiki liki ɓa ɓoli, ɓaa wo ngɚ kɚr bɚ liki likiba ko ngɚ tiri wan liki, mee liki nɚ ngɚ hoo hitwààgo, peɗen, meen bɚ kɚ ngaa kɚr bɚ solsolɓa ngɚ kɚr ɓan solaa, ɓaa wo ngɚ solo ɚ ngɚ sol ɗààn, ngɚ kɚr intii ngɚ hii kɚ ngaa kɚr nitii ngɚ hiirà mie kɚ ngɚ win wka ɗààn nɚ kɚr ɓets ɓaa ngɚ hii, mee hii ngɚ nɚ mee ngɚ ma sendakora mee wai ngɚn mee ngɚ kɚr bɚ ngaa solaba ngɚ kɚrɚ ngɚ hii domin mee miniu ngɚ yabto maabire êàgowa ngɚ kada pamsɚ ham tansɚ mee ngɚ ngɚ kad wa ko ngɚ koa hito fidinggɚ kɚ ngɚ wɚr bɚkake yin fiɗ ngɚ yoro fin fai fai mee yin fiɗ ngɚ yoro ngɚ màà mii bɚ ngɚ sɚksɚɓa ngɚ yausɚ mee ngɚ kura dadi kaɗoowààgowa a puttààɗiwa kɚ ngɚ kura dadi sɚkoo mee kɚ ngɚn wo mee kɚ bɚɗɚ a yabto, kwalaarito a u ngɚn yausɚ mee ɓaa bata sààd ɓɚ tom maasowa kɚn, so mee ngɚn yau mee ngɚ kura yabto maaɓiri wààgewa bɚ nɚ kausa sɚɓa mee ngɚ too senda nɚ mee kɚ ngɚ sɚk maaso nɚ nɚ, ngɚ semana kongsa a wiiyaa ngawira, amma mee ngɚ too sendara mee kɚ ngɚ kad maaga kawai to ngɚ yura yaɓto a kaɗoowààgo ngɚ kadsaa puttààdiwawara har Amma mee ngɚn yau ngɚ kura yabto bɚ nɚ kau ngɚsɚ sɚba kɚlce kɚ ngɚ sɚkɚ kɚ ngɚ kara yabto maabiri yààgewa ko kamni mee ngɚ niinɚ da cike kaka ka kêên me nɚ ce ngɚ yau mee ngɚ oa aii tonekeni kɚ kɚ ngɚ kaà ngɚ o, ngɚ kosɚ kawa ngɚ sɚk tifwaàgon ngɚ mar tanda’ngan ngɚ lesɚ maa handa bɚng kɚ ngɚ kii ngɚ yar autone sɚ wo, har ki yi kàà yi wɚr hitwààgo sase ma senɗalira ka tɚɚ kɚn yi keme kai kerya mai ndɚ kere ɓong-ɓong yi mar hit’usunɚ yi tiri mbɚca ɗaan nɚ yi solon nɚ kuma yi tiri hamtɚr tɚr ɓa nɚ ngaa yadda tangtang ka tɚn yar mee dukara ngawaso bɚ patura sɚksɚba a keme ɗakara ɗɚmra bɚ ban tɚrsɚba. So mee tomon maaso nɚ ko ka ndɚ bɚ kɚ ngɚ tiri mbɚsa mee ngɚ kosan autone ni kɚ ngɚ kàà ngɚ tiri ngaa koa autona siyini ngɚ kosaa autone siyi nɚ sase wina ɓisa kɚ ɓɚ kono mee ɓɚ kononɚ ka kàà a kaaf, a kaɗ a ɗaasowaaso a kura kaumɚra a a ɗaasowaasowa mee kura kanmɚra a ɗaasowaason wa nɚ lau diirawa ka kàà a keme to bɚ ngɚ wosaa taniɓa tɚ yawan kɚtɚ ngɚ na auya to mee kêên kɚtɚ ngɚ na auya nɚ tunyàày ko’o ko kura kanmɚra bora ma kanmɚra wina ɓɚnggara ma kanmɚra winaɓosara mee sɚ kura baatɚ nɚ ka kàà a kem nasowa wa kura kanmɚrasan. Kurasɚ anmɚra saawa so toneyà kɚ ngɚ na ɗomin bɚ ngɚ timi bɚ ngɚ tirisɚ a woa tani ɓa tɚ wɚrɚn ndɚ bɚ yabba, so kɚ ngɚ na auya amma tɚn na ngɚ auya maa mei wosɚ yab, wosɚ kaɗyaɓ sɚ kura ɓaatɚ on fɚk bɚka ɓaatɚra pam mee bɚ ka kêê baatɚ ɓa, sɚ kii ɓaatɚ mee ngiiga ma sase sɚ kaɗ yab mee sɚ hur kuda kuma sɚ kaɗa ham kwalanriɓa domin me nine nau kɚsɚ ti ngiiga ma sase mee kuɗa’ira hur huru wààêgo kuma har huru sɚ ma’a meo mee knayaase hurhuru ko kanmɚra kɚ sɚ kan kanmɚra u kaa tɚɚ atewa mee ngɚn kêê bɚka ate, ate kɚi hu’u mee kɚ ngɚ kêê bɚka ata eɗa kiyi hûû mee miniu bɚsɚsɚk yab a sallane yaase sɚɓa sɚn kura ɓantɚ, mee sɚn kura baatɚ a taa kongsara, kaare kɚ saa shin mee kai kanan kêêya kɚ kon baatɚ to ɓaa ka ti ofe kɚsaa kan mee kadan kɚ sɚ kon baatɚyan, of kaya kaa kanwà baa kem to of manyà kɚsɚ kon ɓaatɚ, mee sɚ kon ɓantɚ nɚ saa wo ɗuru mee sɚ wo ɗiwu nɚ sɚ kada sɚ kura baatɚ ngaa yadda nɚ kêêsɚ sɚ mee kɚsɚ kura ɓaatɚ tɚblɚ sem dàànda, bɚkakekɚra sem dàànda kɚ ngɚ kura yabto ko ka ngɚ piɗ-piɗ ko ngɚ kaɗ ma ɓaata, haba ɓaa kem êê ausiya yin won wo ausiya kam. Tɚng yi konsɚ tone wa fa kai yi ma yabto maabiri wa kɚn êê yabto maabiri isi yin tomsɚwa, kai auya maa kam bɚ yiu sɚksɚɓa vin sɚk tinima a dad, so nɚn yau nɚ keme ko yàmai mee ki yi sɚk tinima yi sɚk tinima u pamsɚ mee ko ban wɚrwɚrɚ baa kemei auya kai yin sɚk tinima a ɗɚda yabra, mee ngɚn sɚk maaso ɓaa kura kongsa baa, kongsa a wiiyaa ngani raba, baa ka keme bɚ auya yin sɚksɚ ba, yin sɚk tinima yab, sɚ baa bɚ yin sɚksɚba rau ate ke yar mee baa ciya ko ate ke yarsɚ mee amossiya, ai amos yin sɚk tinima yab yab yab so bɚ yin sɚksɚ yab yab sɚɓa sɚ tom, sɚ bɚɗ diira lusu bɚ yin sɚksɚ ɓa mee sɚn bɚd diira usu saase ma bɚ kɚsaa sɚk ɓa kɚnɚ ka tom yab yab so wà nɚn nɚsɚ keme sɚ haa nûwà sɚ sɚk tinima ngaa sɚn wɚrsaa wiiyaa sanii yin sɚk mbɚsa yab yabya mee sɚ haa nûwà saa sengge nɚ Sɚ ta kongsarafa tinima kɚ saa sɚkma kɚrɚ sɚkɚ u kosaa fauviriyɚ a kaɗoowaaso a puttààɗu wa mee sɚn sɚk maaso feisɚ taa kongsa damuwa ra, mee pɚsɚ sɚkaa maasora kɚsɚ taa kongsa a wiiyaa sani do puttààdiwa ngawa yi kɚrtɚn bɚ pamsɚ mee eta ki yi sɚk ba a sɚkɚ u kɚ nga taa dali kwalanrito maatiriyààgewa, mee ngɚn tom maaso ngɚ taa kongsa ra, amma mee ngɚ tom aa maasora kɚ ngɚ taa kengaa a kaɗoowààgo puttààdiwa so wà nɚn kêê sɚ ko yàmni mee yi nii yi wa bɚka dom mee yi taa yise so.